כ'וואלט געזאגט אז איך דארף אוועקפארן און איך האב דא מיין דאגי וואס בלייבט אליין, אויב ער קען אים נעמען. און אויב ער איז א גוטע וואלט איך אים געזאגט "ס'גארנישט, ער איז א וואוילע" און אויב ער קען פליז בלייבן ביי דיין הויז.